د ټولنیزو اخلاقو په مراعاتو کې یوه دا ښه عمل هم راځي چي په ملي بسونو کې خپل چوکۍ، داسې یو کس ته ورکړو چي جسماني ناروغتیا ولري او یا ناروغ وي. داسې یو حالت ډیر وخت په ملي بسونو کې راځي چي یوه زړه ښځه یا سړی ملي ته راجګ سي او خالي چوکۍ نه وي. که زه له داسې یو حالت سره مخ سم او سين ږیری ملي بس ته راپورته سي، زه به ورته ووایم، مهرباني وکړئ، دلته کېنئ.